मी असलय जल्यार माका नवी टीव्ही सिरीज बगपाक आवडतली, न्हा की एकदा बगला मी परत बगतलय। केवा केवा चुकन बगुंग शकतोव कायत फेवरेट असत जल्यार पण चडश्या टाइमर मी नव्या बगुंग वैतालो किद्याक तर एकट लाइफ अस्त आणि परत परत पईलिचा बगून टाइम वेस्ट जावपाक दिवचैन। आणि कायत कायत नव्या बगतलय आणि मजो टाइम युज करतलय।